أفضل أتجدم ماتين سنة للمستجبل عشان أتكتشف شلون التتطوات التكنولوجيا وحياة الناس أشوف أنجازات البشرية يمكن أتعلم شي جديد يفيدنا في حاضرنا أو أواجه حلول لمشاكل تاعني منها اليوم الرجوع للماضي حلول للتعلم لكن المستقبل دايم حماس واحتمالات غير متوقع.